<hesitation> lenamaike tale luake yele etetiwa <hesitation> tuani iyele payaude us api iyele uwai luma, natinama tinade tina puputau lahuwe <hesitation> nama ela elua elu. uhata lealai lahata lea yaule'e na tuituide u heta ewisa wai weneu me hatalia tuka hatale hatalea pai akudeuhu pide emoi ilepai utai u'uate apelua ada sitai sikola nuda nilu au hatael uliu ede u hanea hatalia wai wenauw na utai utai ade ewai heta emoi <hesitation> eluai, laielua elua wai yayhuweka heta ewuw kelakeli welau. Eane sipuna kasinapua, eane sepuni, eane sepuni, kai tela, sepue nau enea se ede sapite nau kanai ahe loit ane mo nge ngesepai <hesitation> lua. <hesitation> tailua be etalia sepu nau aniaise naede senopai ale mu kasinapua dere mo'o <hesitation> inise mo'i leakasue'i nau atalia atalia sapi <hesitation> inai au. einai au naun au hatapenase aleui u senuede iselua yauna iselu yau <hesitation> selu ihonu ehonu hade'e ihoho honoanse yau utukai naine enese <noise> nause'e ile'e ilale ngese, dawese aloe adea dadilu uwe ni nanau kada dawese atuka de mo hatapai u sohoina u nese <noise> atoneu omulepai danilu uweana la dawese uloli duwe usiluade.